Manao anizao ñy fandehany ñy <shushes> sakafon'olo a Meksiky añy: -Rozy ao tea mampiasa raha vaovao; <shushes> manany ñy fomba fiketrehan-drozy aminy ñy kolotsain-drozy no aminy ñy fomban-drazan-drozy; <shushes> manahaky anizay ñy fampiasan-drozy tsako ,ñy avôcat ,ñy tamatesy; <shushes> manany ñy fomba fiketrehan-drozy rozy ro mana ñ'akora fototsy ampiasan-drozy ao ,manahaky ñy tsako hoaho zay ,ñy avôcat; <shushes> manany ñy fomba fiketrehan-drozy aminy ñy ketriky malaza rozy ,manany ñy raha fisotron-drozy añy.